إذا صاحبي يحاول ياكل أكل صحي يقدر يجرب وصفات كيما صلاطه تع الخضر المشويا مع الجاج، و لا صلاطه تع التونه مع الأفوكادو و شويا زيت زيتون مالفوق، زادا يقدر يدير عصير طبيعي من الفاكيا و الخضرا كيما عصير تع التشينا و لا تع القارص، و ياكل حبوب كامله كيما الشوفان مع اللبن، و بالطبيعه لازم يقلل من الماكله المقليه و الحلوا لمش مليحه للصحه باش يضمن نظام غذائي متوازن.